<noise> <hesitation> Fiaignana zegny, ny famelan-keloka zegny agnisan'ny raha <noise> manatsara fihavagnana satria zany izy ka mitagna alahelo ôlo araiky na misy ambopo de lasa fahavalo fô izy amin'ôlo nagnano fahadisoagna tamin'anjy eh.